Mëdë ejt's dun i'ixë yë nebiat's ejt's yë nyaka ya'aj xa'aty amaxa'an am jadunt's ëjt's naka yaj xa'aty arroz, jue yë mi'inëy në ko'o jedun këxë myaj makayëp mëyë bi'i xë'ëk jadun myawmëwatëtëp myajmëka'apëp o kanë jo'oty o tse'ey kanë jo'oty myajkukabëp jadun yë dun o tët's ou dun tët's ka'abë dun në ukëp bi'i t'sa'apsë jadun yë dun wa'adap este o si no xo'oxë, xo'oxë dun wa'atap madyunëp dunt's du ya ka'ayëp.